or lëꞌ lni c̲h̲ak xgu minn be lë posol o kald ngid xiu kofe y igwal or xiu be lë boda xkakgana.